A Soedy zen̈y, ten̈a mavarian̈a za ndraiky mahalany fan̈ahy za. An-drô an̈y zen̈y mbala mirasa efatra tsara vanim-potoan̈a. Lera izy lera asara, man̈ano fo <hesitation> neizy misy la neizy zen̈y amin-drô. Lera praintan misy malen̈y matetiky. Lera ete mafana, mafana zen̈y andra. Lera ôtôma koa zen̈y, misy malen̈y latsaka koa. Karkaràha zen̈y ny amin-drô.